يعني سؤال جداً عميق لأن الوجت الوجت هو العمر، يعني هذا عمري، إنه يصير عمري طويل و لا يصير معي مال؟ أنا أصلاً ما أدري، يعني عمري الأساسي هو طويل ولا لا؟ يعني إذا بدري ومتأكدة إنه هو طويل، خلاص بطلب المال ويعني كده كتير حلو، لكن إذا مو طويل، لا، لا بطلب المال ليش؟ لأن أصلاً الوجت ما أدري، يعني إذا عشت عمري طويل بيكون حلو ولا لا؟